oboless pesa kankee malatin akk cholle laff kaeno feet, pesaa kaan dursaa gargar fuudii issum naaf iss kan won fulanian midafetee, iss kan wonfulanian midasite, iss kaanen woan tanaan midafetta.pesa sun gargaraa futee iskanen woan sunin midafetaa, pesa atin woyin midafeno hinfedin bare chollet oll kayeta, hinkolini woan issa sun chalaan midaasi ho woaktii suun geet.